Ña yó hó ña hó tiempo ini, ña kui kaxíí, ña kene tu tachí'i, ña ke tu tixachí, aña ta kon tu daviiyó ta ketu ho o on, kani tu taxa ha. <hesitation> ke tu ho o on. davii taxhí tonnroyó a ín'i ta kon ín'i. <hesitation> ho o on.